Ny tsara ho fantatra aloha ny smoothie sy ny ranomboankazo tsotra tsy mitovy. Dia ny fomba fanaovana smoothie an, alaina ilay raha hanao smoothie ana akondro ohatra aho, dia alaiko ny akondro, dia tetehiko madinidinika an, dia atsofoko anaty mixeur, dia rano tena faran'izay kely, indraindray aza tsy voatery asiana rano fa rano tena faran'izay kely no hanapohako an'azy an, mba harihitra tsara ilay akondro iny. Dia iny avy eo misy manisy siramamy. Ny ahy manokana tsy asiako siramamy rehefa mamy efa mamy ilay ilay voankazo, dia iny no sotroina avy eo.